<noise> une ukusafiri waule lweri na- nandive mwi- mwitumbo umwane, nandandino kusafiri kwasababu, ndinokwa sana ukuta amabaha, ndingatama apa syinu sio- syoloso sana nivomba, mwana ndilima, ndipate ikyakura, lino ndingasafiri jindiluta ndukutama ndivomba ihinukeki kundiluta, kula kwokone wiruta wutama wiva ulitsiko kuvanino, <noise> ndomaana nda- ndinukwa sana ukutama abaha, ndigatame baha maana jindilima, jindivyale imboka, jindivyale itsebele, avana jivirya. Lino ndingasafiri, ndilute kutare, ndingarutukwa kuiva siko kundiluta kwasababu, kwiva siko kwavanu, ndomana ndandinokwa sana ukutama baana ndandinokwa ukusafiri. <noise> Une ukusafiri baho na- ndakwibelela kwasabau, ndiwona nandisafiri kwani ukajafaida jojoni, ndinokwa baha ndo palinamatunda kane, <noise> lulo abasi.